Kasa a mereka siesiei ne yɛ Fantse na a Fantse kasa n' nna wɔwoo mo to m'. Eno nye kasa a m'enyi- metse ase yie. Ɔyɛ kasa bi a mpɛn pii esua mpo na ɛkɔ skuul wɔdze kyerɛ wo adze a ɛmmbrɛ ntsi emi de Fantse kasa aa na siesiera mereka na m'enyi so gye ho ara yie. Osiandɛ ɛno na ɔma mo nuanom Mfantsefo hu dɛ meka hɔn ho <noise> na wɔwoo mo to mu a wɔwoo me a nna meka. Sɛ mannka a na ɛkyerɛ dɛ mayew me nyimpa bɛn yi ara nye n'.